To ayiɗi hoosuki footo goɗɗo laaɓa laaɓa wurta masin aranndewol kam doole aheɓa kemera woonde kemera boɗɗum nawɗum nden aheɓa babal je'i nyiɓɓi ɗon laaɓi nden ayiya goɗɗo man fawna Dara nden anaftira be kemera man ahoosa mo.